A mí m’aquaca abondu’l cozinal a casa, assinque namás que comu de restorán si es cosa especial o ai de festejal qualisquiá cosa. Ai pocu qu'estuvi un restorán caru, no el más caru, peru si caru, i la verdá, me queé comu que pa essu lo hagu en casa i lo desfrutu más. Si anguna vés me dan las perras pa un restorán d'essus de tres estrellas ya me puei gustal porque si no se van a recordal de mí.